Karazany gne matière koa zany, misy maro: science naty, physique a, mathématiques, français, anglais, espagnol, ino koa e tsy nozakagna ankoatran'izay, géographie, histoire, izy aby zany.